<hesitation> Ny maro o ra ataony tantely tintely aminy <hesitation> amy resaka tontolo iainagna ankoatranle zare mamôkatra ny tantely <hesitation> isagnizegny le zareo mamaky folera igny zao agnisany raha maventy asa ataonjareo le mamaky folera igny beky azahoagna le <hesitation> folera tsaratsara loko.